<hesitation> Efatra ake fiteny fampiasenay amy fiagnakaviàna: de araiky teny Tsimihety, araiky teny Majunga, teny franse, avakeo teny m- angle, de mbola mampiasa teny Tsimihety e telo, olo mampiasa teny Majunga hoe aroa, olo mampiasa teny franse hoe araiky, olo mampiasa teny angle araiky.